आपण अपना गांव में या फेर अपना शहर में रेवा। <noise> र रिया बढ़िया तो लाइट चल जावे पूरा गांव में या शहर में। तो चारु मेर अंधारों हो जावे मेडी पे चढ़ के देखा तो भी अंधेरा ही आधारों। ऊनी रात कई हे के चांद भी नि हि टे आधारों गप्प हो जावे । आपने कई कारणों आपन घर में बैटरी को उजालों लगांगा। बैटरी का उजाला से चमनिया ढूंढूंगा। अर उजालों करेंगें घर ने। <noise> फेर आधो अधूरा काम करेंगे पढ़ियो जो। ऊका उजाला में आपन अपनों काम करंगा।